زه ایمیل شاوخوا پنځه تر لس ځلو پورې ګورم. په سهار، غرمه او ماښام کې حتمي ګورم. اکثره وخت د کار اړوند پیغامونه وي. زه خبرتیاوې فعاله ساتلې دي. هره نوې پیغام ته زر ځواب ورکول خوښوم. ایمیل زما د رسمي اړیکو وسیله ده. که اړینه نه وي، ځینې ایمیلونه نه خلاصوم. زه هڅه کوم چې ان باکس منظم وساتم